د يو شمېره ما ته د پیل، مشرتوب او یوازیتوب نښه ښکاري دا د نوې لارې، نوې لاری نوی موخې او خپلواک فکر سمبول دی کله چې زه د يو په اړه فکر کوم د لومړي ګام، جرئت او ابتکار تصور ته راځي .د يو شمېره د بریا او نوښت استازیتوب کوي